Gny voro izy io dra[vo] biby mahafinaritsy satria gny fomba fifandraisan'izy samy voro dra magnenogneno mahafinaritry zay ho- ho lamozika io gnataony. Da mazava hoazy fa zay moa zany gny fifandraisany, izy samy biby. Misy koa izy manao mihetsiketsiky ahetsiketsiky amy gny lohany, gny vavany, fa amy ankapobeny aloha zany izy magnenogneno zay misy feo ahiny izy nofa ah mifandray amy gny samy voro.